<noise> Ny aty am'tanàna misy anay moa tanana tsy de misy an'le hoe atao hoe curry, fa ny fahaizana fanaovana anazy ny aty a: maka voatabia sy tongolo a, de maka an'le curucuma reny. Endasina de afangaro eo fotsiny de iny ny afangaro am'zay laoka atao ao ohatra tsaramaso au sause curry.